Tomi heɓi awa tati jei meere hannde nomi watta be mai mi waran mi waala mi ɗaana mi siwtino yunki am